Raha zaho ampisafidiña zañy da ny hañi hariva no engako satria ny hañi marai miaro atoandro da mitondra hery amin'ny teña miasa mandritry ny tontolo andro iñy. Fa ny alikiñy zañy da miroro avao teña sady tsy mañahy ndre tsy mihiña. Tsy mañano raha teña ny aliñy.